U. ta hu ñoo xo yo ta kini imporgtante nguan na kao ho o on. kao kao chi i iin deoyó na na kochi costumbre xhí ñoxo yó ta ngu viko yo'o, i iin vesandro nruiyo ha atakanri i iin iin toro yo'o nidajan tá, axhini daba ta ha ha cukua vichi tá axatanini tanxi kachi kuxhi kixhi i iin, i iin vesanto yo tá ha a an xa nruño costumbre ján a takao yo tán koñia na ha a an. oxa kukanj no ta nadakuao deo nada modo dikan nguan ná koa ta ngu ho o on. nakao ta kao di'a tá, kikuana tá akonina kan na ta kao di'a ta otuana, ta modo dikan ta xonago ichi chí, oxa ukan n'o dabana akukan nona na kanna ta kao di'a tu yu tá ha a an ta hú yu tá ha a an va kukan noi ha kei sentir orgullosa chi tuai koa idioma ha- ha kutoni ini onkaña tá kuana ta akanna najan ta ni va nreña na kan ña dikan toko ho o on. yu ta koni ná ha a an tu na ho forma ta dakuanro denro xa nruño ta kao yó ta kao di'a ta ha a an modo dikan nguan o nruñoa.